أفظل أكون فنانة كوميدية لأنه الظحك بيسعد الناس ،ويجعلهم يعني يحسون بشعور ،أحسن أحب فكرة إني أكون جادرة إني أدخل الفرح والسرور أنه ف حياة الآخرين ،وأساعدهم على إنهم ينسون همومهم وأحزانهم ،الكوميديا بتخلق عن جو مريح وتجمع الناس كذا بألفة وسعادة وظحك ،فأتمني يعني لو اكون أجدر اكون سبب في اسعادهم.